Wouku ishi ngayoi vwei- vweiefunga kabsa kwasababu umeshie kama tetia ho ikaguvia ye mwenya ulia mndwe ninga kachao, kwahia ata ning shandu wanuresha nduwe funga na nguko kolia nangaiza tezakwa ngaita lazima fulesa ngeka kusinjia ndekachauke keya kwahio kukuse tambua yo mlia shitunza shanduze esria ngachao